Si man rab bi gën a muus si kaw suuf bi benn <noise> lëg la <noise> lëg dafa muus moos boo xam ne ba paa yu njëkk yi sax suñu ñu doon léebal dañuy the first rab bu gëg a muus dañuy wax lëg parce que ni mu muusee. Lëg mooy njomboor looloo waral njomboor njomboor gayin dafa muus trop. Njomboor benn mën na nëbbu fii mën na mën na tëdd fii ma ñëw romb ko yow doo ko gis moom mu ngi lay gis soo nee nii rek soo rombee rek moom mu jóg toog mu jóg toog. Ñaareel bi gaa yi di wax cokkeer cokkeer dafa muus trop, cokkeer moo dee nekk fii moo dee të- moo dee nekk a moo dee tëdd fii nga romb ko mu jug da mu jug naaw mu naaw demaat feneen mu wàcc mu demaat naaw wàcc. Ñaari rab yooyu noonu gayin dafa muus trop loolu moos masha allah moom